Ñukaka wakra, cuy, atillpa, gallo, charinki, pawkar raymi <hesitation> jatun puncha jatun raymi <hesitation> kay puncha cay puncha puklla puklla wakrawan gallowan cuyewan turowan pukaran shushipitaki tukuy tukuy takiwan tukuy tukuy takinakunchik pukllanakunchik <hesitation> runakuna mamakuna wawakuna wiksakuna muskuna kay punlla raymikuna tushuk tushuy tushunchik takikunchuk kayka ari fundadora ari fundadora jaku pukaraman wakraman llukshishun torowan llukshishun negrowan wawakuna jakikuchik kuy ganawan gallo ganawan alcalde pura tapashpa opia opiankichik Alcalde pura ta pashpa opiakinchik mikukinchik alcalde wawa regidor wawa regidora wawa jacuchik jakuchik upiashun jakuchik mikushun pukarata pukllak llakapak lomapi compañero alcalde compañera alcalde tupak kapak warmitukushka negro kari tukushka negro tukushka gananki kuyta ganaki gallota ñami haciendaman ya yakubi wakra yay yaykurinmi toro yaykurinmi ari fundador wawa ari fundador wawa ari wagrami shamun bueno wagra sumak wacrami shamun mana ima tukumuchu mana ima tukumunchu yaya rigidor ama regidora jakucha torowan jakucha <hesitation> wagraman pukarami mishushin pukarami shukshin pucarami curyn toromi mi rikunga rikunla wagrami rinkunla ari negro wawa Ari yana wawa jakuchik jakuchik wakraman hakuchik toroman cuyta gananki gallota gananki atishpa ganaki alli alli alli sumak sumak negrito taki taki rondador tambor tamborkuna cajawan rin riksik rinki rinkichin ronda rondadin rondadorwan rinki rinkichik ama kushkalata ñawpa watapi pukarashun punta watapi pukarashun haciendaman yayku haciendamon upiashun haciendaman yay haciendapi kanka chaymi rruna alcalde chaymi warmi alcalde, regidor wampish tupanakushun chaymi pi toro entregashon mayordomon entregangapak kipukunan etentan kapak shuk taki takikutu takiku wagra kullamntatik taki kunan punchaga gallo shitiwan kuna punchaka toro wagra shitiwan Jaku ri haku rigrushun jaku yachushun jaku yachashun jaku rikushun jaku yachashun wan wakinti shina ñañotin shina y yaya Diosta cuerpo y yaya diosta aycha wankichik shina jaku pasashun ña kutin shina jaku yashishun ñukanchik shina haku yallishun kunan punchaka wakrashi tiwan kuna punchaka atishpa tiwan kuna punchaka atishpa tiwan jaku rikushun jaku rikushun jaku yashashun segurotakcho wakra tiashka segurotaychu toro tiaysha ka ñuka aychaka shikshikunamari ñuka cuerpoka aguanchi ku rawrachikunki jaku rikushun jaku yachashun yamasasha sacha ayllu torolli tiwan yana urkulla toroshi tiwan yana aychata apamikpika yana yachata pushapukpi pika. Ulli turito alli turitu alli atillpa alli cuyta mikupashunmi pullachikunmi alli pitapi allibitapi cahrikun allibitapiyari ari pitapi charikurini quince brazopi pukllachinkiri toro nishpa nishpami valo purtakami wakranishpami valakurkani kay solo kashpa vulakunkalla Jesuska Dioslla doblemi kana toro nishpami valorkurkani wakranishpami valorkurkani pay solo kashpa valorkukalla Jesusga Dioslla chay segurota kushka segurutashpish segurotakchu wakra tiapan seguritakchu toro tiyapan jaku rikushun jaku pro probashon guaykintin shina ñañotin shina kunan punchaka wakra tiashpa wakra tiashka. Kuna punchaka toro tiyashka kuan punchak atillpa tiyashaka kunan punchaka kuyta tiashpa jakulla wawa jakulla tayta jakulla mama jakulla kuysa jakulla musukuna punta punta fila filalla filalla volakushunulla, volakushunlla mamakunata pushashpa jaku tayta kunamanta pushashpa haku lomata lomata lomata rishun loma tigrashun cebadita chawpi ashpashinalla sara, cebadita, papita, sara chaupita purik shinalla volakushunlla correkushunlla uka utka corcushunlla <hesitation> kay punlla gallo gallo puklla gallo wagra puklla taki <hesitation> gallito gallitulla gatito gallitulla gallitu gallitu pumitulla pollitulla Pullitu pullitu kunatakmi wara warkusha gallitu kunatakmmi churasha gallito wangranmi wagrawanmi churashunka gallitu toro wan torawanmi churashun pullitu alli yatwanmari churashun alli anguwanmari warkushun gallitu gallitulla gallitu galliti pollitulla pollito pollitu jaku ayllu aylukakpi jaku comunidad llaktapi gallitu haku llaktapi gallitu chasnami ñikani gallitu chasnami ñukabishu gallita chasnami ñuka onda gallitu chasnami ñuka kaysay gallitu hakulla tayta hakulla wambrakuna hakulla warmikuna kusakuna jakulla tayta mamakuna alli gallota paskinchikmari arimari alli wakrata yallinchikmari Diosolopay sumak baquero Diosolopay sumak taytiku diosolopay kanpak. Kanpa <hesitation> kuidashka torowawata kampatak watashka wakran wawata ñuka horata diospak diosta cienciata ña tukuy chikmi ña acabani lirio llaktapi kunankay pacha shuk pacha ishka pacha kinsa pacha ña tukuychikmi ña chinkachini <hesitation> ñan llamanta taki watawatapi tigrakunami mañana ñukpi watakunana chimpurazo gallomikarka chimboracitopak pollito karka chimborazo urkuy kuy kuymikarka rikunallami kuyaina allimi llami kuyaina llami cuatro puntitu calentadorkarka cinco en puntito llorador karka watan watapia asomakunaka añomañopi rikuri munka año añopi rikurin Munka ñuka galloka, ñuka polloka, chambeño gallomi karka, ñuka golloka, ñuka polloka, <hesitation> loma tikralli kikpíkran kallami cuchillamanta watanka llami en la lomata tikrankallami yana tuta shamuyta llami <hesitation> yana tuta munankallami tukuy tupushpin kalak kalakcha fuerte fuertewitapish <hesitation> chashna shashma shashmalla shamunka llami walakka llami wata watapi año añopi garoti garochitapish rikzinallami pandaritapik ricunallami jueves puncha pawkar raymipi alajawam sumak ashpa alajawan tayta alajawan takikunchik puncharikunchik gallitomanta taki taki punchik Gallito galitolla gallito gallito pollitolla pollito pollito asiknapakma risha gallito ñukaka ñukata rinachinki gallito, kunamipa kunami kama punku gallito kunanmi kampa pucha pollito kunanpak plumanmi pakanka gallito kunanmi pakanka pollito saritata shitakpi gallito ashpish ashpishpami ashpishpami shitanki gallito yakituta churakpi pullitu kampak munanmi pakanka pollito <hesitation> saritata shiktapi gallitu